ह्या संसारांत तारे तारेच्यो सुन्नेचय़ो जाती असात। जायतो लोक सुन्नीम पळटतात संसारांत तिनशी। शैंआलिस प्रकारीं सुन्नीं पळ्ळेउंक मेळतात संपेप्पण्। नीं वळ्ळुंक जातां तीं सुन्नीं म्होळ्ळेर रिट्रीवर्स। पॉईंटर्स, पिटबुल्स बुलडॉग्स, पूडल्स, पग्स। शेपर्ड्स, ब्लडहाउंड, ग्रेहाउंड्स, बॉकर्स आदि।